Punna nakke disuro mili antala antara motoro na oto ku pile to'ji otoa kah nasaba injo punna otoa ballo to si sa'ring punna ngato toa yang pertama injo akulle ki na lindungi battu ri hambangna alloa akulleki to lindungi battu ri bosia manna bosi kulle jeki sulu mange-mange punna angngoto taua na ballo to i punna oto' di pakai na perjalanan lereki ballo di sa'ring punna angngoto taua andre di sa'ring sessa punna angngoto ki lohe barang di erang lohe tau kulle di erang injo ballona punna ngotoki mingka injo punna njo keinganangku a'ra a angrie otoku cuma tala rie pi doi' nu pake malling ri sakarang cuma sakarang apa ya motoro punna motoro rie ja sebanarnya injo motoroa ballo to'ji dipakai kah tala kulle sagala-sagalana angngotopa punna lampataja intu mae malli-malli pada malli kaluru mae apa ri warung-warunga ka nu tala mana tala ngotoja motoro kollongku sipanama motoro taua, itakkangi punna motoroki sikali ji ngi gas ya lante maki punna ngoto punna ngoto nampa giling maki loro na mutara maki loro punna la mutara tawwa apunna motoro. Nu gampang kalea ji sikali ji di gas na punna motoro todo tala sare to' pole parawatanna muraji parawatanna sempoji parawatanna tala pada otoa motoroa lappo i banna di tublesi ta simpulo ji lima sa'bu anyambeki oli patampulo sa'bu a punna oto anyambei ki olo oli oto nu' bedanna sa'bu anyambei to oli oto apalagi punna pole ngungkancang panra' na liwa' pisseia pernah injo punna oto na motoro re ngaseng ballo na rie to ngase to kodi na jari pokokna di anu mami di pakai sesuai injo anu apa di kaparaluangta